Biskiilinii won buri ishin kabd, woni ishianii fremua, tairia, sitia, handle basi, iyoo won dibi won ishin kakabd. fremunii bare irtaanu, fremun bare kiti wotkabe tau, Tairinii hiijeemtinii, iyo brekinenii componeent suun kas jirti, brekiinen ta woishin ijeno feet ijetenuun,